زه د غیر زنګ وهونکو لوښو کار غوره ګڼم، ځکه چې: زهرجن مواد نه لري د تودوخې سره بدلون نه کوي پاک ساتل یې آسانه دي دوامداره او روغتیایي دي لرګي چټک خرابېږي، اوسپنه مسی زنګ وهي او ځینې وخت زهرجن مواد تولیدوي.